څرنګه چې پوهېږې زه په یو سفر تلونکې یم او سپی مې له ځانه سره نشم بېولای. ته خو زما له سپي سره بلده یې. پوهېږې چې ښه سپی دی او خبره هم اوري. هسې به هم ستا سات ورسره تېر وي او په ګډه به قدم وهلو یا منډو ته ځئ. که کېدای شي دا څو ورځې چې زه په سفر یم ساتنه یې وکړې!